Ewa <hesitation> kôfa anao zany mikarakara kaly, amzao efa karazany misy zaka mampatsiro kabaka reny e! ein! par exemple za mampiasa jumbo za haiko fa, hahandro itanao akoho miaro voanio teo zao za mampiasa jumbo poulet defa e to vô mainka io tsara io, sady vô mainka mampazoto mikaly zany raha io.